Na pa'baj-pa'bajuang santanga anu hatang nteremi la dihibbi rolo kalukua injo kalukua nu toa pa tala kulle kalukua loloa, ladi sokbi i assinna maing injo la di paru' i kalukua ka pa'parukang na hatang nu mala limayya maing injo di paru'i di sa-nampa di sarei ere, nampa di pacco mi sakgenna ansulu erena santanga na maing injo di campuru mi akrurung cendoloa nampa haji kalia punna nu di sare es batu injo cendoloa